أول إشي ب- بجدم طبق المندي لإنه يعتبر طبق سعودي تقليدي يجمع بين النكهات الرائعة وطريقة التحضير الفريدة، أستخدم <hesitation> رز بسمتي مع توابل خاصة مثل الهيل والزعفران، وأطبخه مع لحم دجاج أو لحم غنم، وأضيف له لمسة خاصة <hesitation> مثلاً بخلط المكسرات والزبيب لتكون نكهة الطبق أغنى وأجمل.